.میږیان ډېر پرمختللي ټولنیز حشرات دي. .دوی خپلې ټولنې په ډېر منظم، همغږي، او ګډ کار سره جوړوي او تنظیموي .که څه هم یو مېږی ساده حشره ده، خو کله چې ټولنه کې وي، یو ډول یعنی ګډ عقل لري دوی د ستونزو حل کولو، د لار موندلو، او حتی د جګړې لپاره ګډ پلان لري